مزبوط في كتير عنّا ألوان للعيون. سُبحان الله يعني الله خلق لنا <hesitation> أشكال وألوان بي هالدّنيا <hesitation> في ناس عندا عيون زرِق، في ناس عندا عيون خُضُر، <hesitation> في عنّا لون أزرق و أخضر، في عنّا عسلي، في حتّى عسلي بيجي هيك عسلي فاتح، عسلي غامق، في حتّى بنّي فاتح، في بنّي غامق، و <hesitation> في لون أسود. صراحة اليعني ما يغرّك الألوان العيون ياي ملوّن وهيك بس لون الأسود هوّ أكتر لون جذّاب وهيك ولون عربي بيعطي الجمال العربي. <hesitation> في عنّا لون أسود، في عنّا لون رمادي، <hesitation> في عنّا اللّون بيجي على لون النّعنع هيدا الأخضر الغامق، <hesitation> في عنّا لون الزّيتي <hesitation> زيتي كمان كتير حلو خصوصي إذا حدا أسمر وجّو أسمر وعيونه <hesitation> زيتي خصوصاً للشّب بيلبئ كتير حلو <noise> مع ش- شعر يكون لونه كستنائي، في عنّا شو في ألوان كمان؟ <hesitation> في ناس سبحان الله هيك بيجي لون عيونا على نيلي لون النّيلي ال هيكي متل <hesitation> أغمق شوي من لون البحر، <hesitation> في الأ- في الأزر- حتّى الأزرق الو درجات يعني <hesitation> في ناس بتلائي عيونا أزرق فاتح فاتح فاتح هيكي متل الضّو بي ضوّي بعيونِك، في عنّا لون الأزرق الغامق الخفيف. <hesitation> أنا لوني المُفضّلي صراحة هو العسلي والأسود. أكتر لونين بحبُّن لأنّو عسلي بيزكروني بعيون بابا وكتير بحبّون لعيون بابا وكنت بتمنّى هيك لو عيوني طلعو متلو، واللّون الأسود صراحة أنا لون عيوني أسود وكتير بحبّن يعني لو بحط جرّبت كزا مرّة حط <hesitation> عدسات بي عيوني وما طلع علي أحلى شي غير الأسود، <noise> واستنتجت إنّو اللّون اللّي الله حطنا إياه وخلئنا في هوّ حلى لون علينا <noise> والله جرّبت شي أربع ألوان <noise> جرّبت عسلي، وجرّبت <hesitation> أزرئ، وجرّبت أخضر، وجرّبت زيتي يمكن، وهيدا الفي العسلي الّي بيجي على لون شروء الشّمس sunset كلُّن جرّبتُن طلع العسلي وال- <hesitation> والأزرء الغامئ حلوين، بس أحلى لون طلع علي هو الأسود الّي الله خلئني في عنجد الله خلئنا بي أحلى صورة مُمكني يعني نُعّد نحسّن حالنا وهيكي لاء اللّون الّي خلئنا الله في هوّ أحلى أحلى لون وعنجد ما- ب- ما- بحاول بدّل، بس سبحان الله في ناس بيلفتك جمالا من- من نظرات عيونا، وأنا أكتر لون بكرهو على يعني عا حدا هوّ اللّون الأزرء الفاتح ما بيعجبني إنّو حدا أشئر وعيون زرء فاتحين خصوصي للشّب ما بحب هالجمال، <noise> بحب هيدا السّمار مع عيون سود أو هيك هيدا الزّيتي الغامئ.